aja ñaku ñaa hueno taka taka mi in in ná´a ni aja taka taka mi in ná´a tyi yana uu-n takuu uu-n ñakuu tika lika ra ya yaanu taku ñuue yo nakatye sa´ra yaaa tika ya ra yana va´a yasiri ni taya na kò´o kuu kasituu ri tyi tani kisia yasina ri ra kisiaa nañu tatu´n kintaa nta´a na a kinta síaa na kintaa xini na nùù na kinta uu-n sa kueetua sina ni aja só ñakuu uu-n ñuu yo´yo ra uu-n kò´o ñaa koña tyi ñakuu kasiyo kunti kutu´a ni aja ñaku kase kuntii kutua só ñaa hueno i suntitu so yo ñaa kumi ña kuu ku´e lika tyi yanuu uni na kumi na nu nùù ñaa in ñuu a su´sa katye kua nu in ñuu ra sa´ra yanu yaa ña sa kuee sina yanu yaana iku kasi uu-n tika ka ikuu kasina yanuu taku mante ka taku yanu iku kasina tyi sa kuee ña sina ika kisia uun Sataya ña tyitili na Sataya na katye ni ika koolo ri tyitina a intyi saa tyi yanu visi ´a katuna nakatye ni aja taku ñakutuku ñaa yuva taka ha´ra ñaa visintuva visituá i kasina tyi visia kuna ra taku siani ra koo yasina a ixtaa tuku ra kò´om yasina ri uu-n visi ka´na ra satyu uu-n tatu´n ntyika mii yo ntyi ka mii yo tyi ñaa a´ru yava yo ra taku kasiyo´a nakatye ni taaru kò´o yava yora ñaka ra a kasiyo taku uu-n yuva taka ha taku un ya inka nu uvi uni yuvantiu ra sa´ra ñaa vis´a ka´na ika kunu ñaka hua ñaa síaa ku´e ni